Ingi ari ogu a inji a ingi pe̠fe̠ te derie a̠ inji me̠ fe̠fe̠ te derie ane a ke <noise> wamina angai̠ awam-inina anga weni̠i̠ saki mo̠ku̠. moku bo gboribiri lakuma abari bu dein bari ofori obibibi, obibibi obikuma <noise> me̠ obi bue. me̠ obi bue <noise> me̠ obi bue iya. ala-a ina ke̠ mangi paka te ala-a imie se̠te̠ ala-a hosp-ital mu̠njn̠. bugwa angamengba mue weni̠i̠ saki moku ki̠ni̠ya nabobe bukromate a dikibu i giri te ani moku i̠bi̠te kala-kala a oga me i̠bi̠te̠ mo̠ku̠ japu brasua piri-apu ofori-apu ane torus erime ke̠ moku mingbameso i braswa pi̠ri̠ ini̠na-ofori i pa anina toruseriye <hesitation> gen-bra gen-bra sikiriya bra i̠ menji-a bebe-e in figa i omo-ngita so <hesitation> ma min-apu so ina dikiga be̠cause i̠ brasua te ke̠ i̠na mi̠na-pu ma piriya me gote ani gote ana gote mo̠ku̠ mi̠eme̠ fom-bara me so̠te̠ ke ina-pirie ipiki moku ani dikibojiri teme-me japu yana we̠re̠ bebe-be i̠ ye ke kini pir-ie i̠ ipiriba i̠ brasua ipiriba iyeriso ke i̠bu̠ anga. Piki ke brasua iyawome pirce but japu emi e i brasu kini piri-a iyana wenii mu minji bo sira te gbongbo kpoli so i iyoriya e i toruseri me bo sime te bro fii kuma wamini ingibo ma arį ạ okosimara abrasua tomi piri piri te tomi na <hesitation> a yanaa so iya ị de amiete yeme yana te ke ipiriwaro mọ ạ piki okome kẹ nunu te ke ipiriba te iyerima sọ piki ke inye bįo swate yeba wa mu isam febate bro wamina bra igbiki ȯfoȓo so wamu ala ingi igbiki ke wamina pri wa ke mu isam te a pirie <hesitation> a pirite wa dero fama kuma ariso ạ wamina bra okiye okome ane wa ke anga moku obi na bra lalai ekwensu ạ mireye mite yana erebo so a bari bote bọ inji menji me koma abari bọ apoko dokiya gbọri ógboku legi sime <hesitation> sakite yemieri apu so ị omongibo sọ te i bari enete yena-ibiye sọ ị bari ire yea-a <hesitation> omongiapu sọ ị bari ine yeana mena te inye i nima sakite bari ino yeana awoome oferi be-e ị bari ine yee-a <hesitation> piki awome yana-a meni tobira ye ba piki sitem. Kini yana tamunobe kinge ane omongia pu me na angaị ị kọrị na ibi-ayi ị ƀari ene koriya. Oju-kiri mē bari dukuwa omongime bue brame ane oju me bio bufuka obi na bralalai laa na ibiya yẹ sọ bȯ iria lai te ị ke inema-nema te kiri-kiri ṯe ḵe angai tamunobe teke-tere tẹ oribe şo piki ị na osin bra me wa mie osin brame ḵe opiki ini <noise> ma sọ nanana ṯe piki <noise> angaga turoko-turoko mue moku oribe <hesitation> tamunobe ofori kuma ịbịbia oriso nimi were sọ mina iyawomena ị mie omongiapu so te bra me mịe tẹ angabra ofori ye abraswa te ke ina piri <hesitation> iyonme ke ina piri dumo me keẹ ina pri-pri te ị ke ikiri ikiri te kẹ mie-mie te ke fiye ana wome piki gbon-gbon te ke ina pirite ị ke angai jaou piki omi te gbala-gbala <hesitation> ị mina yana-were kuma gbala i mina yana-a braswa piri bọ ofori ị eriri ị fi ị eriaria ị sime enemebro, onemebo jasaki gboni saki ane ị ke ye fite ị ye ne arite fite bebe-e ị ibila kpolite Piki tamunobe teke wenii te eneme piki ba-atee i piki nuiru te inabelema apu ye kponbi kponbi ina prite i piki ke okome ke angai japu japu gbala-gbala kponbi pri-apu so ofori ye te okomr ke toriserie toruseri me tomikiri nie bio ba kam miete <hesitation> ya i meni saki kromaba yeriso moku bo mie simete mo yeriso bo torupakaba or <hesitation> inji feba or mie feba dokiba ke ama olokuba so amame so abari inete ke olokua a ye na ibiye so abari yea-a bo na bra na ayi <hesitation> i bo saki te legi simeba te krama mie da krama mie da krama me bo bia-aaga goye-goye bona bona ibiya so kuroma boba because of mie te anga bra gote mie te anga bra gote weni kroma mie daba te ke tamunobe anim gba saki te ke tamunobe sirere sirere te angai te odigi-odigi <hesitation> oribe kinge ane i dikie te ke anga wenii bo moku me so laye kiniyana tamuno bra swa te ke wapiri bra swate ke piki omongiapu.